كنفضل نعيش فالسخونية حيت انا اصلا مولفة السخونية و معنديش مشكل نهائيا اما البرودية فكتسبب بزاف تالامراض بحال الكحة بحال الصدر اما السخونية فنقدرو نتجنبو الحرارة و نكلسو فالدار فشي بلاصة فيها الضل و يمكن لينا ندوشو فوقتنا بغينا و نشربو كميات كبيرة ديال الماء و السوائل و هكا الجسم ديالنا غيحافظ على الحرارة ديالو